أنا ما-ما أحب <hesitation> التحكم في النار والماء، هذي أشياء عند الله اللي يقدر يتحكم فيها. الحياة الواقعية ما فيها شخص يتحكم في الماء أو يتحكم في النار. الله <noise> هو اللي يأمر وتجري كل الكائنات وكل المخلوقات في الكون بأسمه وبأمره. ما في <noise> شخص يقدر يتحكم في الماء، يحجز الماء أو هيكذا. <noise> لا، كلها أشياء وكله، والله هو اللي يدبر الأمور كلها.